بحب البحر اكتر من الجبال لأن أنا بحب السباحة و بحس ان صوت البحر فيه استرخاء كده و منظره حلو و بحب برضه اركب مراكب في البحر بحس البحر الطف من الجبل يعين بحس الجبل مغامرة اكتر